﻿Mu ndane dai aka sheriman dabbobi to akata shirima dabba laukefaka irinta muni ada ndini zansaka ɡiɗi ba tabane na taba wa menya na njawasi ɡirɓatike dika ba kwarau shinɗatike indai ka tadubaya in taɗu asun kakaya kuwa ka menna dika 'yina bai harna asa kare tikaundini adai na 'yaɗi ɗika ka kale ɡibai na dafa 'yadi zafzai zaf ɗika ka kale ɡibai har ase kare tikai saboka ɡidai ndini rayuwai ndini ada <hesitation> ɡita mandi kazo sakau dolene se shindika katau se dai kala motsi bai baya nala hni 'yadi to dika bakwaraneda katoduy kayadda ka kali bai donɡiman na 'yadiyyiya dika kashinda bai to ndini kuma wayatu kamuni 'yadiyya na asa leuta kwarau sendinima eni shiru saboka ɡidai saida kadaruka kaya tikau nnima na damaya kuma wadi inka abtekase kawaɗa baya nadama fata kaya akata iko matala burba nafa yime kaɗebai se ase kare kaima a idanni damuwa nnibai saboka kabarkanni tinabai dam aka barkanni waɗa bai na hna yara dimiti miya amma harka abtuka'a daya kuwa akataiko matala burba na yina ase kare ka kwartikabia kana na asu ta kare ka kwartikaya ko caნtaka caნina biti <hesitation> fatemarabone ami don ka ndala man na njawasi lamanesa kaya 'yanni miya yama na njawasi ase se. ﻿Aɗaika hni har tabatikai sekada ada tika garaka 'yakara maɡiɗai to riwane ami dolane ka ndala mand 'yaka tsatsabai amiნi 'yantikau dafosiya shikena kamen man kayina bai dofai 'yu taka dafoyi har abada nalamaiɗa tikau adaima adaima nan damaya adaima na maiɗanni koro wadima ka menman sai inabai ka beɗi dika dai ka taɗu kaway shurum kashindene kaya kadarka kare tikau asan kare tikau aise kananka adama adai mburu ta ɡiɗ fate marabone se dai mu yai hakuri fatataka karabo tikaya kayaɗɗa ka 'yaibai don menmandi rabotukaya ko asansasakau kona ɡila ndaɡe tala burba i ike hniya nanda webse a'a kata iko matala burbai nana nda wa nani wansaka 'ya a'a kata iko matala burbai kame <hesitation> manɗ sha ɗika iko matala burba bai aduniya kai har lahirima kakaibai amma dai bayani ma aɗa aɗa nɗini zaan saka dumine to zansaka dimi ndane kau se eni mewaɗi daɡ se yan ɗanni zanana bo ɡiɗiba kana zanna ninka bo ɡiɗi ba zankau summona hni bai ɗika ba kwara kuma ka taɗu tikau asanka kare to kau ka safko koshindi kaya se kaɗa asankaya tȉka namiya aɗa i baruye ka mamakibai se ka ɡunɗose aba ɡȉɗaba kazina.